Áa peegun bëcar uncí ngënko ngíinjá ţinjëngik dí itamb, áa umpílinc peewun pëcar bëyandar, umpílinc acar dí bëyandar. Uncí ngënko bëreŋ unk, uwëţ, uliyoŋ ngaajo ngëntamb pëntuk; dí untoomp ngooko car bëliyëng ţí bëëyandaar ţí uuwínjí. Dí bëëteeri ngëëyët bí ngëënkarëmel, ngëëmpí. Káabí ţí uñiñu, wël dí umboopal, umboopal okoo káluuntandër këëlutandër <hesitation> omëëya ţí <hesitation> use unţúuñas. Unţúuñas cáraţ. <hesitation>